Kultura iraniane është e pasur me histori dhe traditë, e ndikuar nga civilizime të ndryshme të lashta, si persianët. Poezia është një element thelbësor i kulturës, me poetë të famshëm si Rumi dhe Hafez që vazhdojnë të frymëzojnë njerëzit në të gjithë botën.